כנפצ׳ל נחְתפז ב־אסמי אלאוול אלחאלי חית הוא גזء מן הויתי ו עאילתי, אלאסם כידכּרני בג׳דורי ו א־נאס לי כאנו מעאיא פי אלמראחל אלמהמה דיאל חיאתי, א־תע׳יר מומכן יע׳יר שי חאגה פי אלאסאס דיאלי, ב־אלנִהאיה אלאסם הוא לי כיכּליני נערף ראסי ו נפתכר ביה.